Kararani yakichamini akekanyitini, eng kokwet anan eng emet koikandoindet ko sekechamin ko taraii chito nekararani, chito nechame piiki chito netinye mukuleldo netilili ko chito netareti piik, nemaa nepaipestoss piiki kochamin piik. Sikekanyitini kekanyitin amuu paisyonik kuuki paisyonik kuuk chepo eunek kuuk, chetagunatini ng'alalet tukcheng'alalndai ingen ing'alal komie. Ingen ing'alalcjhi chito kotko paipait kokanyitin chichotok akopo ng'alale ng'uug. Kanyitin piik akot nging'alal kesistos ameng'alalii tukuki, chekararaneni tukuki chimaa chima iumisani mukulel nepo chii, tukuk che ipoipoiti piik chechang akoteche piik chechang eng sapet kokanyitin piik kapsa.